pall'odõlõ latsilõ niikuinii joba miildüs tetäq sääntsit füüsiliidsi asjo nigu ringijuuskminõ ja pallimängmine. Nii et tuu tegemine olõ-õiq rassõ. Tulõ näile lihtsält andaq võimalus ja sis nä joba esiq tahtvaq tuud tetäq.